वोखली यानी की मूसल, पारंपरिक तरीके से मसाले, मसाला पीशने का काम आओज अनाज या अनाज जड़ी बुटी न ये सब भी बारीक बारीक पीशी देज़। और छोटा तरीका से छोटा छोटा टुकड़ा में टूटी जाए, घीसान पर जब दबाव लगा तो मसाला महीन होई जाए। उ अपनी अच्छी सुगंध को भी बरकरार रक्खे। बार बार घईसने से सामग्री का अच्छी मसाला होई जाए और बारीक होई जाए प्राकार्तिक तरीका से।